Burooŋ bara jaat ujut urooŋ bo bakénut waaf wara alunlum. Mara waaf wara alunlum ajégulo mé pépé wo nomamé néŋa miin unafaholaal. Bo ñé ukénut bo mat umi wan gabajo duniyee; mat uju ujamoor sin bugaan ga kuhimé. Yo écimé gurok ujut ulako bakénut waaf wara alunlum; néni ukénut wo aw bo buyok fang.